ʻO koʻu leo paipai, n oka haʻawi ana i na keiki i ka huaʻai o ka mea mua ma ke kakahiaka e haʻawi ia lākou i ka huaʻai me na hua i n hanai ana ʻoe, ma ka ʻaina ʻawakea, pono e hānai no ka mea he ʻano kauna kela e haʻawi i ka huaʻai i na keiki a pono lākou e ʻai.